Raha aminahy zao le hoe asa tena sara zany a raha ohatra ka hoe mahavelona anahy le karama aminanjy a milamina zah sy ny mpiara miasa aminahy a milamina zah sy ny patron-ako mifanerasera sara de <hesitation> zany zao asa sara aminahy fa sy voatery hoe mandray karama be karaha zao na mandray zao fa raha vao ohatra mbola mahavita anahy mbola mahavita besoin-ako le karama amin'ny antognony a de efa sara zany.